نمشي نشوف <hesitation> استقلال تونس في عشرين مارس الف وتسعمية وستة وخمسين. على خاطر <hesitation> الحدث هذايا كان أهم حدث صار في تاريخ البلاد ووقت االي س- وليت عنا الحرية والكرامة بعد برشا سنين من الاستعمار وكيباش كيبش نشوفها بيش تحسسني إن هذي لحظة من لحظة الانتصارات متاع <hesitation> الشعوب ال- المستضعفة.